Ny tegna mampiavaka ny Frantsa ndray a, Frantsa zegny agnisan'ny firenena malaza amin'ny resaka fanamboaragna divaigny, fromazy ary toeragna be mpitsidika indrindra hoe maro magnintogno ny amin'ny resaka fizahan-tany ao Fransa ohatra hoe magnana hôtel de Louvre a, Tour Eiffel a magnintogn'olo be indrindra zegny. Ary zareo koa magnana kolontsainy hoe isaka ny quatorze <hesitation> jolay mankalaza ny fetina Frantsa ary magnana ny filôzôfy frantsay ohatra hoe Descartes, <hesitation> Jean Paul Charte a raha karahan'jay magnana maha izy magnana ny maha izy azy koa ny Frantsa amin'izay.